To ɗum wii sikkitaade kam, neɗɗo laatoo, e waɗa sikki-sakka, dow kuuje feere, neɗɗo laatoo e miila, kuuje ɗe sekata, tabitinaayi, dow majje, e miila goonga.